Oiraarei, oiraarei eapaabuu oo'ore o tabirioarei oparaapa, a riirii- haraaboroo oiraba eapaabuu o riopa'opa oo'ore bisio pita heetaapita kepairaea haia heetaai oparaapa. Hioko'i aga oru kekeea oiraarei ii tabirio are o riirii- haraaboroo oiraarei eapaabuu. Ha eapaapite oiraarei o tabirioarei oparaapa, pita ue'e- haaraaroo airare pirio piro bo tabeohara keararo'oa haia bo hetaro'oa haia eutauroo roo'ore taraba tabeo- haaraaroo boorii papo'uu. A riirii- haraaboroo roirare ue'ebuu haia uu oiraarei eapaapitee ii'aa opa tabiri. Ha oiraarei bo tabiri'ooarei ii'aa boeapaa, a uka itokopapita hokopi'eaupa ii'aa oiraarei eapaabuu, ha bo ku'uku'u a bai huku- hareeroo sa hokohareeu iisii oiraba eapaa pitee airaba pirio piroraba tabeo- haaraaro huku'uopa. Ha oiraarei oo'ore ii'aa bo tabeo, oo bisio eapaaea oiraarei o tabirioarei opaepa, oo barariaba hioko'i a keibeehara bai. Koobaa eraro haia oo'ore bo eraa'e a hokobohara oiraarei, bo tutu'ee hioko'i, bo eapaahara baabaa ii'aa. Hapita bo teera'a'ooarei, ori iisii hioko'i pita eapaa- hareeroo baabaa oiraba oo'ore. Bo eraa'e bo raata'ooarei haia oo bo kuukuu haia beru haero oiraarei haia oo'ore kita'uopa oo'ore tahiroriabaa au kita- haraiboroo prio piro rui- hareeroo oiraarei oo'ore ii tabiriri aarei oparaapa bo eapaa'oea baabaa rui'uopa agaire. Aareha o riiriihareero eipaareha o tabirirooarei hoko- hareeboo ii'oo kita tahiro ii'aa ii tabiriri haia. Aarei hokoebohara oo'ore bo eraa'e, eapaa tabiri tahi ii'aa oiraarei oiraba eapaa'uopa. Eipaareha a kekeea bo kepai bo iru'e'oo hioko'i oiraarei eapaa- hareeroo haia, eipaareha uu, aripu tahi ii'aa o keke pitee bisio heetaapita kasieba oo'ore bo kepai bo iru'e'oo baiha bo opabuui hioko'i boorire ua kasiia oiraarei ii tabirio. Areha o riiriihareeroo bo eapaa iisii. Hioko'i ori ii'aa a hoko- haaboroo are eapaaraeaa, uu, aga eapaaea uka ata'epita tutu'e'uopa eraa'e'uopa oo'ore bo suari. Hioko'i airariraba haia piru eraa'eea, ioka eapaaea beriberi'uopa, pisaro'uopa haia oo'ore bo raata tahirori, a hoko- haaboroo oiraarei. Iiboo ua biki'asi- haa'oeroo oirare eapaabuu areha o riirii- haraaboroo sa hoko- hareeu si'aoareii oo'ore kirisibaasi biru si'ao oiraarei oo'ore opa tabiri. Iiboo ua o keke- haraaboroo oo'ore bisio, aripu tahi oo'ore oiraarei eapaabuu oo'ore o iho'opa oo'ore opa bogiro si'aoarei oo'ore bo tabiriro.